Tenora patsap, i-iso upas te mamoto, kito vasataii ka toto peara tsino tevarae. tsa vagavagava nora nao, va imbibi komana nora nao, eara ka iso piara tsa kita te upas na. Keara tsa te amamoto te sisio o tsunaro kua te tavots sisio tsi nor kua ka, vets as ere pa iso piara tsa upas en. E tava satai i nora, kaupa a tete peara tsoe, 'ei satane'. Keara tsa te vapai pa vaputs, va-vavaputs komana sai nora eara. Te sisio na piara voro ubam nabana, vets nora ne tsi tivati piara ka, vamiati ere pio. Eara tsa tete iara tsa tsenis, sopo rova kora pa ma tsoe ka vets tse repa ma tete piara tsa tsenis. Kaen tsa tete nom nao Ka geve pa sata vui, tsutsuk nor ara kara kita tete upas nora. Sopo vasasa rova kora pa ma tsoe, kam tsino vets a upas. Tete nom ka vasatai komana nom vene miati pean, eara kora tsa kita op apus. Ean te tete nom nao ka, ve tsun ne tsi tivati pean vi, ka to soso koraim nao pio. Ar kora to tsekseoko na toto peara, ka toto peara tsa pe satan. Ean tsa sopo vasasa pa ma ar, ka govem pa sanana va satan. Tete nom nao ka geve a sata vui ka pe vets pa iso pean tsa pe upas ene mono tsi ka niti pean. Tete nom nao ka tsenis, tsenis a tete pean, ka op paim pa iso piam tsa pe upas ene. Ean tsa va satai menom nao e ti vui, tsa pe raene, kita vasasa kak ino. Tsa tete voa karaene veni, ka kean tsa sara em pa toto pean tsa kita te upas bouna. Toto pean koro tsa kita panis bau "voe" tsa te voa korai nor veni vo satai komana ge vets nao eti vui, ka tsoe vasata tara nao pio, ge vets nore tsi vapana pean ka tsiako kua ka vet koraim pa tete piara tsa pe upas korane pean tsa tete nom nao, ka vets sisio nom nao e tsi tiva pear va ar vati ean tsa te amamoto va esa upas mene tsi keara pean vui, ka op koraim pa iso pean tsa pe upas en. Tsi toto pean ge tsa upas pe upas korane. Pa tson vapoka tsoe nom, tsa te voa ko rae na veni. Pean tsa te sisio a tsunai kua, varau te amamoto tsoe kaim pe via tsi tiva ti pean nare voni nare ka madono a ma tsoe ka tsenis variko a tsi toto pean ge ar vati nan geve a sata vito tevao par. Nao te voa koarae nom veni tete nom. Vet nom e tsi kiara kat vets sisio nom a nam u voa koroim, pa tete pian tsa pe tsenis ene ge toto pean tsa pe tsenis upas ene ean tsa. O poem nabana vori tsa vets nora voan. Ka sivi sasarai tetivui to pe te amamato ene. Nata voa pa nor vene nan senis patoto pean. To geve koraim pasata tavui. Nan te vaopar vosoma ka tano nom, katano nom, tete nom nao te upas. Te amamoto varan tsino vanat upas menom nao e tsi tivati vui. Tetenom nao vets upas vets upa abuar, vavui em peo. Noma ka an atsi arvi, kora, ama tsi sait ar buar veri. An tsa, ti tsa noma en inu pean, vava an a buar se a buar, vava an a buar, ko tsino tsoe. Tiva pe upas vei tse nao en inu pio, an upas. Pe vava upas sene pean.

Gaga em pa tsi ar vati vui no tsiako. Tsi kain ar buar veri kora kan tsino tenis pa toto pean, tete nom nao. Komana e tsi ti vati pean, nan vatoi ve nom a buar, tekorana pean. Tete nom nao vets tsa asa a buar, vavui sakoraim pio. Nao vosoma, kara vasisio voso, vasisio rova gut ar ka baim vasisio, ka nugusa sasa a mia tsiti vui. Ano kita tevoana, vasisio gut vasisio, ovia kora ma kain abuanvani kora. Ean tsa vasisio nom nao etsiti vati vui. Kita sara upas pana, panan tsotsoe va sata sasai nom pio. Oyia kora ama tsi kain ar buanavi kora, tenom nao, ka re ats ati to kita va toi mena tete pean. Naim kora vets a nambana nan viu nom oria kora matsi ar buana vi kora. Na nau nom, kokomana pean, panis kora pa ma kain ar kora. Oyia kora matsi ar veri kora. Nau-nau vasisio upas me am buar tena rova kora na pean. Vasisio ka vasisio upas me am buar tena rova kora na pean, tete nom nau, tete nom nau, karaus ka baini ka tete akuk korai nu. Patsan iso kora pa tete pean va pe upas. Va hiphip pa paia ar vi <hesitation> to pe vatavuts na sata. Tete korai nom pa ar tete pean, ma tete upas pean pe sara upas sem, sara upas ka te rova na pa tete pean vi. Tsa nau, vugusa upas ka ta pa ar vi. Noma, op a tivi to iso na tsue kaim pio, nai voso ma, noma ka iso voso ka an voso. Ar kora ka tsue a ti. Toto pean kora vi kora upas rova kora <hesitation> te wa nom ven, tsa te sisio ma ti wi ka nungusata pean veni, ar ti nan kes tsiako nom ka nusata toto pean tsan komana nom na baim komana sasa nom ti vi to nan kas vosuem ma pio to nungu sata, a pean to naim kora po mio papana geve. Ko te upas, mia tsi ti tsa noma ka vets upas ambuar, ka mabaima vets va sata ambuar. Tsiako koraim pa sata voni. Vava an upas ambuar, me umbuar kasatono ambuar. Tsino vots sasa, tsino na ka, ti wi nau pa inu pio, tsa va va an upas sene pene, ma kain ti tsa ra vets inana rior. Ma vasisio voro upas, kito va sisio to sata. Ovia ma kain ar buar veri kora. Evian tsa te nom nau, kokoma vi to kes sopo na wan pa nungu sata a toto pean <hesitation> evian tsa paurim noma buar. Taim nan nau, tete nom nau, nau po tsue, sasa ma va sisio tsuk rova nom. Tsi tsue vi nan ta ma von. Ovia rova ka panis a toto pean kan vets koraim pa iso pean kora tsa upas sene, komana inu pean. Tete nom nau, baima vaitete va sasai nom tsi te vori to nungu sata nora anan tsun ki nom. Kes tsiako nor ka vaku er pean. Toto pean kora te sisiona pe mate vaupar kora ne ka tau koraim pior. Va tete nom nau ka na nau nom, ma bon vakav tsan opuem pa ar vati tsa tavuts. Ar vati vi tsa tavuts ge. Tsan noma, wa veni tsa na ka tsue va ke ti wi, to vapa ka tsue nom, tsan dende koraim pa uts veni. Vian tsa pe sata kora ne kita upas. Tsa na nau nom, vets sisiona nom peti vati. Pean nan vets wa nom.